Tevixna inana janinchí nalé nikala comida chí abuelita chí, ña tu aciti akuenika ninante hí, nee ni cuchi ñaño'o, nandu tevixná yemachiyee, texu vixna tetakalanchí kuu niyanc <hesitation> <hesitation> 'o aciti nixna teonrelio, kalaxo ndenté ne iin kaxo telate, lakenchí chiunená tekalanchi nente ne'e kanchi chi i iin chí.